Дар Нидерланд обу ҳаво асосан мӯътадил ва намнок аст. Тобистон ҳаво мулоим ва боронӣ аст, ҳарорат одатан аз бист то бисту панҷ дараҷа фарқ мекунад. Боришот дар тамоми сол мунтазам аст, ва аксар вақт шамолак ва абрпӯшӣ вуҷуд дорад. Нидерланд бо иқлими баҳрии мӯътадил ва боронзори худ маъруф аст, ки фаслҳои на хеле гарм ва на хеле сард дорад.